تأكد أن المودم الراوتر مشبوكين، صح فصل المودم والراوتر من الكهرباء، وانتظر ثلاثين ثانية بعدين شغلهم شوف إذا جهازك متصل بالشبكة الصحيحة، إذا عندك جهاز ثاني جربه، وإذا الشغلة شغالة المشكلة بالجهاز الأول، إذا كل شي سليم اتصل بمزود.